پہلا، آواس تے پربھاؤ۔ برف پگھلنا، سمندری پانی دی سطح وڈھنا یا جنگلاں دی کٹائی جیوواں دے ٹھکانے دی جگہ کٹ ہوندی ہے۔ دوجا، خوراک دے وسائل تے پربھاؤ۔ تاپمان بدلن نال پودے تے چھوٹے جیوواں دے وکاس وچ بدلا، اس لئے اوچے جیوواں نوں خوراک کٹ ملدی ہے۔ تیجا، پرجنن تے جیون چکر، بدلے ہوئے تاپمان اتے موسم نال، پرجنن دی سما سارنی بدل سکدی ہے۔ کچھ جیوویں تتلیاں تے مچھیاں اس تے پربھاوِت ہوندیاں ہن۔ چوتھا، سریرک اتے مانسک تندرستی۔ <hesitation> تاپمان بہت وڈھن جا کٹن، تھکاوٹ، بیماریاں، امیون سسٹم تے پربھاؤ ہے۔ تاپمان تے پانی دی گنوتا بدلن نال جیو مرن جڑن وچ <hesitation> دقت آؤندی ہے۔